ظوظاء اللي ما تخليني أنام هي صوت نباح الكلاب اللي يكون متكرر خاصةً إذ كان عالي في العصرية، بعد أكره صوت الساعة خصوصًا إذا كانت عالجة تخوفني.